<hesitation> Rah ôhatra oe hitsabon'ny <hesitation> ôhatra oe <hesitation> misy fery ai, fery madigniky regny, de ôhatra oe voarangotro amin-draha regny, de ny fomba hitsaboagna igny vôlôhagny, tan <hesitation> hiarovagna alôha izy, hitandremagna ôhatra oe tsy ho lemagna matetiky, de avake koa tôvigna ôhatra hoe betadina igny zao a <hesitation> atô ake de m <hesitation> agnisany manamegny fery.